Lá kú tá' jötö i Jɇɇna jnⱥ, tá' jö Tó i 'Nó' e jmíí? re lɇ jmóo mý syy tá' dxi iú' tá' jy mý 'mó lajy mý 'laalajy mý mⱥⱥ <noise> mý mⱥⱥⱥ túxaa' lajy, lájysún jy mⱥⱥⱥ jí jy tá ékié' náaá' lajy e dse dxáa' míi edxikú dxi iú' elanún ejmoo tá' mýsyy tá' jerý túu tá' mý jlýy ejö e jmoó ree katí kiä' i re lɇn dsóó kién jö tÖ, i re lýn ú? dsókién rejuá' ra, jö jmóo mý syy je juⱥ' retúu mý jlii 'ñée mý kien, <noise> jötu marɨ dxi ien mý sýý jö, jö tɇɇ ú' ela nún e tuu mý jlýy ´ñeé <noise> jö tö e marɨ dxi jmóo tá' mý sýy tá'.